Dulu su brapa taong e, pas beta mo pi marantau skolah, beta mama janji beta, "ana, kalo sampe di tanah rantau, jang ose egois bahwa se laki-laki la seng bisa mamasa." Deng mamasa itu bukang mamasa-mamasa saja la ambe panci la mamasa. Ini panci ni ada brapa model. Akang pung model tu deng akang pung fungsi masing-masing. Ada panci, panci paresto, nah kalo ini mamasa daging biar akang capat lombo. Bisa dingin, deng pake panci presto, akang pung penutup bisa dong kunci biar uap seng kaluar, jadi katong mamasa capat lombo seng pake tunggu lama lai. Panci ni bagus lai par masa tulang sapi deng ayam kampung biar capat lombo. Abis panci basar. Kalo panci basar, kaya mamasa sayur, sayur lodeh, rendang, atau rabusan tulang, panci basar ini dong jaga pake akang basar deng tinggi, bagus par mamasa banya, kuah atau mamasa yang par par mu mamasa lama bagitu. Abis panci rabus. Kalo dong mau rabus aer buat mamasa mi, talor, cuma sadiki, biar dong pake panci rabus ini saja. Akang pung ukuran kacil samping deng sedang. Deng akang pung panggang cuma satu saja. Abis ada kuali. Kuali tu ya ada brapa tu. Yang kuali biasa itu, paling biasa dong pake kalo mamasa atau goreng-goreng biasa, kaya ikang, pinggir-pinggir akang rendah saja jadi gampang par bale-bale akang. Deng akang pung bagus lai katong par mamasa seng pake kuah. Ada kuali wok. Kuali satu ini biasa dong pake par tumis-tumis. Pinggir-pinggir tinggi deng lebar. Akang lebar, jadi biasa dong goyang-goyang akang kalo mau tumis sayor. Panci wok akang juga bagus karna akang pung panas merata deng katong mamasa cepat matang. Ada panci panci satu akang ada garis-garis. Biasa dong pake akang par asar ikang. Atau daging ka. Kalu pake tungku, biasa dong, dong abis asar tu ada akang pung kaya bakas-bakas garis-garis bagitu, kaya katong mamasa di arang-arang bagitu. Nah, ana kalo se su tau to, mama su janji ni kalo mau mamasa itu harus akang sesuai deng akang pung panci atau kawali. Supaya jang ini, jang asal mamasa saja, biar laki-laki. La kalo mamasa itu dong suruh tinggal se ambe panci yang mama bilang tadi su janji par ana tu. Supaya di tanah rantau ni katong seng pikir katong laki-laki la gengsi par mamasa. Pokonya katong di tanah rantau mamasa saja, mau pokonya biking apa sa jadi. Oke ana, mama janji ni.